Kɛɛyǝ lǝ yǝ ŋ kpii mɨ nɨŋ taa mɨ ŋ nyɩŋ wɨ kaamɨ naŋkparakasayǝ mɨ awɩlɩmanayǝ Mɨ osuriripǝ pɨ láa wɛɛ kɨto wǝ́ ŋ́ nɨŋ taa mɨŋ nyɩŋ pɨ